Este apartir mandaxi ha inteligente kuu, ku este iná, ina njanindomaxa vindá maxa ndenjinixa chí ujun kaxto kaxhi ta'a noni chí maxa chí he yuu njin xa'a ndichí nii véeo ngane'e xa'á iin tanja rancho comite iin kii xa'a xhiá ndekonxande iná xachin ndiki ñainaxa ndiki ñainaxa nikuanxa kuanxa yaví kuanxa nuu ndeyá kuaxa'a tikua kuanxa este san mateo ke'e san pedro molino no'ó xhikaxa xhikaxa nde niin xankixhi nii xai amigo ndé, ndaka ina xa'ate nde ina xatuxia ñati tuxiña tixhí he nunta tiko xande ka'a tutu ina xa'án he henundu yati xandi ya'á kundeka ndakaka nachí, kunta ini yetuu xanja xuanji xande xhindee kexanvida ina xa'a te'a akutuxa'a iin parti xee kuu vixhina iin xende nde lado yuán aka'a tuxandé inaxanchí kiti kinuu kén ki kikaxtonti nuu nuu familia nde niñuan ña'a xhixa ndee yukuande yukuande kuenoa kuu nii ina ya'a jan kuu veeti njaña nakoni maxa'a papa londe ndeyati katunde natna kundeka tuta xhini papalonga ina yavii njaxton njan ña'a nja ña'a xhitayuoté yuoté njakuxtu ma'i naxande kuan kuantinde ndita nuu ka'a tuxa'a nja njan ina kuan kaxtonti he yukuan ndoneña ndayuan ina ina axhí ina yunjan xhí ajito aji kiti njitoña kuu kiti yikuan ko'o yukuan kuan kaninja inteligente iñachi iñachi itiño chi kaxtonti ndekuu nuu katuu njitoti ndekuno katú njitoti ndene ndeku xukuan nde tuu xe'a ña ina yikuan njixan njitoña ina yunguan yunguan kuu este compañamiento njamaxanja kunduu njiti nga njitoñati xunjua kunja inixaña.